Nu'uh burur narih, aah sukup rudap, kuman aah nuk doo' kereb kenen narih, mirup mula=mula' epa', mey narih naru' eksesais, pengeh ineh sukup rudap aah <laughs>

Lun raut music luk leng inan keduih doo' piyan uhm Lobo, Cliff Richard nih tah lah. Nani luk doo' piyan ih nani Country music lang-lang doo' piyan narih. May ibal nani ago.

Doo' piyan keduih pakai sapa' nuk inan barit eh, barit barit err barit siya', barit bunga' doo' ribed belatu' kayu' kayuh, kayu' uduh, kayu' bunga' nuk maya' iring narih.

Ngi ruma' kamih na'em program nuk lem karuh Kelabit eh. Kadi' narih mudeng ngi err bawang merar ninger program karuh urang putih, karuh melayu' pedingeren narih err especially pakai err lem tv.

Anak adi' doo' piyan ni'er err sekunuh seritah kartun ideh ridtu' inih. Renga' narih madi' ngilad doo' piyan narih ni'er ceritah nuk inan gaber kartun, doo' meley, doo' ribed dih siren, doo' meley paham idih.

"Lam ayu ayu edto ridtu' inih 'am keduih kelio idih pekaa' tabe' koh nuk kah uhm mula' teh kayuh iring narih, mudan tiueh renga' iyah mudan, bariew ieh renga' iyeh batiew. Renga' iyeh bariew lit keli' ideh edto pekaa' narih nier lam TV lun mala ""Climate Change"". Ngen kedinarih tungey naem tidih pelaba tuuh belatu' keli' arih."

Renga' kamih bubuh malem, err.. pu'un pu'un keyh, narih... mabeh denarih err... binaweh iih ko'. Ma'en neh narih kayuh kineh let ngih Main iten mey ngih bawang Lem Baa. Mudtih neh neh err... armiy helicopter tulung muit err.. kayu' bengar, kayu' padey, kayu' nuk midih kamin ket Pa' Main mey ngih Bario.

Utak beto' narih daet renaey may neh narih papu' ideh nuk nabat iih. Belaan narih neh ait narih ngedeh kapeh puun marih mait nun tabat nuk doo' kanen dih lat ngineh neh narih kereb nabat ait narih ngen narih petulu ideh nuk ruma sakit.

Murih keduih ngelinuh nuk midih sinih tabe' koh. Neh men keduih mala ngn lemulun iih doo' teh telephone daet teh telephone. Tak narih nier ena' iih keyh pelaba narih uhm delo nier anak adi' pelaba pakai telephone. Tak ideh pakai telephone am tebuut tidah semulud edteh burur ngen edteh burur koh. Tudo peruyung ngi edteh table keyh am tebuut tidah semulud ngen edteh burur. Ideh-ideh teh. Naem tebuut tidah keli' enun nuk ngi baken.

Ah lem bawang kamih uhm maley berdagang kadi' mula' lemulun marih lat bawang laud. uhm biasa neh kamih berdagang kamih dagang Maggi Mee uhm marey ebpa Kopi, ebpa' Milo, semua nuk keperluan deh kenep-kenep edto bah. Ada nuk kuman nuba' sedia' kamih sedia' ngedeh iih-iieh nuk la' kuman uhm sudah na' tuen kamih sedia'.

kayuh <noise> kamih lam bawang ngi, maley kakamih patu'uh saburul lam arang adtah saburul, utak adtah daat lamulun ranae [keh..] amey abi abi tah lemulun[aah] nu'uh lun nuk kinah [koh..]nah dah kamih adat ngi bawang, [tapi] kayuh kuh ri'suh i'nih ngi bawang maral[aah] a'm natoh lamulun pelaba tuuh nganah kadih mado rang narih [koh] utak narih lah nuuh, ulit nakap lamulun nuk maley[aah] nu'uh kerja sinah tah narih.

Narih anak sekulah perlu narih ngalap peresa' luk lem sekulah eh kadi' teh narih keli' mey peh lawey narih riyak, mileh nari sekulah keh meley narih nekap kerja kadi' la' belajar tu'uh-tu'uh meto'narih sedia' ngan peperiksaan nuk ineh kidih teh narih kereb pas.